Senin, selase, rebo, kemes, jumat, sabtu, minggu, men ahai senen tu awak tu tido jam empat, bangon jam due belas da tu main hp dari jam due belas tu sampe jam tige kadang tu da tu makan de tu beli rokok dem beli rokok tu mandi, magreb, dem tu begadang maen ngopi, da tu jalan- jalan dengan kenti da tu main ps kadang be, kadang tu maen biliar dem tu dem tu makan lagi dem tu tu dem makan tu balek jam empat dem tu tido, dem tu dem. Em ahai selase, tido dam empat bangon jam due belas tu la dem tu beli makan dengan kenti awak tu name e leo, wawan, dengan rendi, na dem tu dem beli makan tu kami ke borjo. Aa yang sebelah kampus ust pusat itu, disitu lemak nian nasi telok e <laughs> dem nasi telok tu banyak la banyak la yang di kidangan situ tu jadi kami tu dem makan tu merokok ber empat tu kami tu, dem merokok tu balek lagi ke asrama, de asrama tu lanjot buka hp skrol lagi berempat samo rendi, leo, wawan tu, teros men la magreb tu mandi galo, da tu jam sepoloh sebelas tu kami pegi ke selokan mataram tempat kawan kami namonyo dona disano kami maen, cerito- cerito tentang motor, ngecek- ngecek motor da tu balek, dem tu maen ps, tapi beda kawan maen ps tu samo aril tadi, samo raja, samo riki, dem balek tu dem maen ps tu lanjot makan, lantot makan di burjo aa yang tadi, dem makan tu balek jam empat dem tu tidok dem, rabu. bangun jam eh tidok jam empat bangun jam due belas bangun cak tido tu langsung main hp, dem maen hp tu nalak es, nalak rokok di warong, dem tu beli makan, beli makan tu di padang jalan tamsis dem beli makan padang jalan tamsis tu disano lemak nian nasi, nasi ayam e sambal e pedas sano teros samo kletekan- kletekan e de tu balek makan dem makan tu ngerokok sampai asrama tu dem tu mani, dem mandi tu ngerokok lagi, de tu malam e pegi, pegi tu main biliar, main biliar tu samo aril, samo raja, samo aku da tu dem betigo bae da tu main biliar tu main biliar yang di eksti. Kami kak galak nian main di eksti tu, soale murah situ empat poloh sejam dem maen biliar tu balek, balek tu jam due belas de tu pegi lagi, nongkrong di c sebelas samo riki kadang tu, samo ego kadang tu samo aril tu samo raja tu samo aku jadi be limo kami tu nongkrong dem balek jak nongkrong tu balek jam empat makan, merokok dem tu tido, kamis tidok jam empat bangon jam satu, ha sok bangun tu langsong main hp dem main hp tu langsung itu nalak rokok, beli es dem beli es tu lanjot lagi di asrama main hp sampai jam limo da tu makan dem mani tu. Raja sam dengan aril nelpon ajak biliar lagi, dem tu main biliar lagi, beda tempat main biliar tu di amora jalan seturan tu main disano da tu main duo jam, main duo jam da tu balek jam sembilan balek jam sembilan tu mbeli makan, da mbeli makan tu makan nyo di burjo gelagah dekat indomaret, makan situ lemak nian nasi, nasi jengkol e, dem nasi jengkol tu ayo es, dem tu lanjot lagi ke ps ke ps tu samo yoda, dah tu samo aril, samo raja, samo aku, jadi be limo teros kami maen, dem be lime tu main ps tu tige jam kadang tu sampai pagi, pagi balek, pagi tu balek jam enam, jam enam langsong beli makan, bongkos, ngunde balek asrama. Ah de tu dem, makan, merokok, tido, jumat bangon jam sebelas pas bangon tu langsong mandi, langsong sembayang jemat, sembayang jemat tu dapat nasi sikok kadang tu, dem dapat nasi sikok tu makan makan samo- samo la dengan si rendi tu, leo tu, samo ego kadang tu, samo rusman samo siape lagi ye, same ferdi dem tu dem, dem makan tu ngodot se berempak dem ngodot berempak tu minom es, dem minom es tu sampai la jam tige, dak jak jam tige tu maen hp lagi mabar ml dem mabar ml tu dem jam lime langsong mani dem mani tu pegi lagi ngopi samo same ikapeem ikapeen kami tu. Di basa basi uad tu kadang tu sampe jam due belas ketue kami tu namenye alpin de tu sekjen e dandi dan wakil e ego, ngopi sane cerite- cerite tentang mbahas- bahas ikapm tu da tu balek jam tige soboh jam tige soboh tu lanjot tido, dem tido tu bangon jam sembilan, hari sabtu bangon jam sembilan, bangon jam sembilan tu maen hp due jam maen hp tu sampe jam sebelas, jam sebelas tu langsong beli makan, dem beli makan tu mbeli rokok lagi dem tu nelak gorengan da tu nge game lagi, nge game tu maen ml <noise> lali wong maen ml kak dem maen ml tu sampai jam empat megreb, dem empat megreb tu mani dem tu lanjot lagi malam nyo. men biliar se samo raja itu samo cewek dio, teros samo aku samo cewek aku namonyo cewek aku tu namonyo zizah, maen biliar kan tigo jam maennyo di jb jogja biliar dem tu balek jam sebelas malam langsong lanjot beli makan dem tu ngantat nye balek da tu kami balek jugek dem ngantat tine tu, balek tu jam tige soboh, dem tige soboh tu kami langsong balek, tid maen hp dem maen hp tu, merokok dem tu tido, mingu, mingu tu tido e jam tige, bangun nye jam, jam sembilan, bangun tido tu ade kegiatan di asrama tu namenye berseh- berseh bareng dem berseh- berseh tu banyak kawan- kawan yang piket tu lantai satu, lantai duo tu. Di bawah ado yang mungut sampah, dem tu dem berseh- berseh tu kami tu kadang tu masak, masak besame, dem masak besame tu ade yang beli beras, ade yang beli ikan, ade yang beli batu es, dem tu dem masak- masak tu makan la besame kami tu, dem makan besame tu dem de tu merokok dem makan besame tu sampai tu jam, due siang, jam due siang tu lanjot lagi maen ml, dem main ml tu dem jam lime, jam lime tu dem mani, da tu pegi lagi non ngop nongkrong, nongkrong di kafe c due belas sano samo ego, samo suceng, samo aril, samo raja tu da tu balek jam jam lime, jam lime tu beli makan, beli makan tu balek, dem tu tido bangun jam empat, petang.